Injé sisuk saan umusmé ijoow duniyehoom, sisuk soni futook: étiyoree yo yoomé Guinée, érubahéén yo yoomé Gambie, éfojitéén yo yoomé Mali, ébagiréén yo yoomé Cote d'Ivoire, ésolee ya kaan mé futook yo yoomé Congo. Injé sisuk sa nimusmé ijoow so sasu.